بالنسبة لهذا السؤال، إذا كنت تختار القلعة أوالسفينة فهي مميزة لأنها بعيدة عن صخب المدن فيها هدوء وراحة نفسية تقدر تستمتع بالمناظر الطبيعة والهواء النقي، أما سفينة الفضاء أنا أحب المغامرة والاستكشاف، سفينة الفضاء هي بوابة للكون، تخيل تستكشف عوالم جديدة، وتشوف كواكب، وأجرام سماوية، تجربة العمر، إذا كنت تبغى تجربة فريدة من نوعها الحياة على متن سفينة فضاء مغامرة تماماً رائعة! عن الحياة على الأرض فيها تحديات وتجارب جديدة.